द जिकुनु मैब म्त्से एक्स्पेरिमेन्त् कलम् तन्गु ब, जुनर् नि सिकन्गौ। जुन्ग् इकैन एक्स्पेरिएन्चे कलम् ने जये जे जुन्ग् मैब म्त्से मेदिततिओन् दि हुन् तन्गु ब जुन्ग् सिकन्ग् जुनर् नि सिकन्गु एक्स्पेरिमेन्त् कलम् गु। अरन् द्जुन्ग् जुनर् अर <hesitation> द्जुन्ग् नि क्समनि अएके, बिसिर्ब तन्ग दुन्ग हन्ग् लनने, द्जुन्ग्ब हन्ग् लनने, तन्ग दुन्ग। अर द्जुन्ग् <hesitation> जिरे जुननि प्लेइने म्त्से एबोल्ब् जन फेइने, म्क्रनि प्लेइने एबोल्ब् जन फेइने, द्जुन्ग्बे म्त्से जुनरन्। द जिरे जुन्ग् मैब म्त्से <hesitation> एक्स्पेरिमेन्त, मैब म्त्से दिहुन्दनि सिकन्गु जुननि सएकनि एक्स्पेरिमेन्त कलम्ने जैजे, जुन्ग् त जुनर, मैब म्त्से एक्स्पेरिमेन्त कलम्ब, जुनर तन्ग तयु अस बे एक्स्पेरिमेन्त जुन्ग्ब तन्ग तनगत्। अर जुनरन् जुदि बे एक्स्पेरिमेन्त तन्ग तनगय, त जुन्ग् न्ये तगय्ब बे ए क्सुख गुनन्गु, जुन्ग् बेके मेरिसेन् क जुन्ग्ब युस् कलम्ने लनु, बेके न जुनर निसिकन्गु एक्स्पेरिमेन्त कलम्ने जैजे।